Gertoode dudai heftugo jaumijum. Di dudai wadugo nedi, di buri yidugo di wancha ha nder wuro di supta nyamdu ha leddi daga fajjira har Jemma wakkati di lorata sudu di wala.